د یوې درې يا وادي په اړه فکر ما ته د سکون، پټ رازونو، او د طبیعت نرم غېږ راپه یادوي. دره داسې ځای دی چې غرونه یې چاپېره نیولي، خو پخپله آرامه، زرغونه او د ژوند نازک توازن ښيي. دا ما ته د ژور فکر، دننۍ ارامتیا، او د انسان او طبیعت ترمنځ د نږدې اړیکې احساس راکوي.